छोलोम्बिअ नि कल्त्सर् क नथन्ग ब। <hesitation> छोलोम्बिअ नि मिक्सेद् उप् त्रदितिओन्स् <hesitation> दम् जेर स्पनिश् हेरितगे दम् अरफ्रिचन्। <hesitation> छरिब्बेअन् र्ह्य्थ्म्स् परु दम्। <hesitation> छोलोम्बिअ वो चोलोम्बिअन् <hesitation> नि मन्सि परु थै चोलोम्बिअ एवो फेस्तिवल् पर लिघ्त्स्। <hesitation> एवो फेस्तिवल् जरे चर्निवल् द। भ्रचोएलिअ <hesitation> जिख क सब्सेक् गेधेर् ओल्द् नि। <hesitation> छर्निवल् हन्द हुम्ल जये जेरौ विसर् नि मुसिच्। विसर् नि सोलोपेर् सग्र, <hesitation> अर विसर् नि दैल्य् लिफे मने सोलि बेथ न लिफे पर् कर्नि फमिल्य् नि। <hesitation> छोम्मुनित्य् नि पोसितिवे मन्से ओउत्लूक् जये।